So tawi sehil ma giwoowo leydi wonndi ina ara kam njillu, mbiyammi ko yo joomun ɓoorno wuute mo wela fof. Ngati ooɗoo sahaa jooni, jaangaani haa ɓurti, wulaani haa ɓurti. Sana tan mi wiya yo joomun addu wutte gooto malla ɗiɗi ngam jamma. Jammaaji ɗi sahaatuji <hesitation> henndu ɓuuɓndu ina jippo.